אַכִּיד, נְחְתַאר אֻלְקָּרָאם הַחֻמְסָה וְהַעַשְרָה וְהַסְבַעָה, אִיָּא גַּמְעְנָהּוּם קָאמְלִין חֻמְסָה זַאִיד עַשְרָה הִי חֻמְשְטַאש, וְחֻמְשְטַאש זַאִיד סְבַעָה הִי אִתְנֵין עַשְרִין, אִיָּא נַתִיגָ'ה הִי אִתְנֵין עַשְרִין.